في الحياة في واجد أشياء نقدر نأثر عليها بخياراتنا الشخصية، لكن في واجد أشياء تحددت قبل ما احنا نولد. يعني البلد اللي احنا انولدنا فيه، من هم امنا وابونا واخوانا ومجتمعنا والطبقة ال- الطبقة المجتمعية اللي انولدنا فيها. ولكن الأشياء اللي احنا الأشياء اللي أنولدنا فيها نقدر نغير احنا ويش تصرفاتنا وويش ردة فعلنا.